المكان اللى زرته <hesitation> اللى زورته كان وفق توقعاتى هو أصلالة في عمان في بلدتى <hesitation> أستمتعت بزيارتى لأنها <hesitation> أستمتع بزيارتى لها <hesitation> لأنها تعتبر جنة طبيعية خصوصاً خلال موسم الخريف تكون الأجواء معتدلة وجميلة جدا والأمطار تجعل الطبيعة أكثر جمالاً.